<hesitation> refrijerador na onré iho luz chí iin kuu kunivaru nuni modo, uun kenda niuru atutubuu tuu yee kava'a kava keyenu ján kava'a ochinan onren duu, iyuu anu nuján ndada nduno na iho chinoyan atuu atunanchino induu ndentro anunu inda atunu, ñochi atuu kada niono chi unda anduu nanuu andu na ini chike ke iho luz pero andadunu ho anda nuu kee yenuu nadediva antuu chikuu ñionro yekuu nduu, njuni yuu ndeku kinku mimiko kuu hi nevaru ján yono juniru yunioka kunevaru n <hesitation> du nuriján, yiuu indanu ndakayuka yee luchi luu linuu jan nuu onkoni ndakuna yuu kenan yuu, nunino chinru pero atun nduguu ñaniuru kuu nuu njuni yikani ñuvanru ndudoka pero kona kuvanuu, chi atuna kunda niuru kuu ikero xheko nine yee atuu kachinró yee majkeru chinu nuyuu jan ndeña enma'a nduguu ndaniuru unda nuguu kedani.